Ame karazagn' ny voninkazo koa zashy <hesitation> miaraka ame lokony io zashy, ohatry hoe ny tornesôly zao mazabozabo e lokony, da ny eo ny misy eo gn'orchidée mangamanga regny, gne raôzy mavoleky zashy lokony misy megnamegna avao koa izy io. <noise>